أفضل أكون بروحي لأن العدو اللدود ما بيجيب غير المشاكل والهم، عالأقل بروحي بكون هادي وما حد يزعجني، أقدر أرتب أفكاري وأفكر كيف أطلع من الموقف، وإذا كان معي عدو بن- بنقضي الوقت نتشاجر ما بنستفيد شي، فالأفضل أكون وحداني وأفكر بهدوء.